ʻAe, hiki nō. ʻO Kelekia kekahi ʻāina kahiko loa me ka moʻomeheu waiwai. Ua hānau ʻia nā pāʻani Olympika ma laila, a nui nā moʻolelo kahiko no nā akua a me nā poʻe ikaika. He mea nui ka ʻohana, ka meaʻai ʻono, a me ka hula ʻoliʻoli i ko lākou nohona. A hiki i kēia lā, mālama lākou i nā ʻano kuʻuna kahiko like ʻole.